كيف نحكي على إنسان باهي معايا يحسسني أني مهمه و نحسن أني فما تقارب في الحكايه، نبدا فرحانه نبدا نحكي هكاك نبدا نقول يا شوف كيفاش تعامل معايا يا شوف كيفاش عاملني يا شوف كيافش حسبني هاكل هدرت كبيرا معناها عرف عطاني قدري كوا، نحب الحكايه نبدا فرحانه هاكا.